والله لو بختار نحب نموت مع شريك حياتي، تعرف ليش؟ لإن الحياة من غيرها تكون صعبة، ما نحبش نخليه يواجه الحياة من غيري، نفظل نكون موجودة معاه، لو بعد عن الدنيا كون تركت لي ذكريات جميلة، لما يكون الشخص معاك طول العمل تحس إنة جزء منه، صعبة تعيش من غيرها.